<hesitation> Karazana voankazo ah isani'zany ny voaloboka, ny zavoka, ny voasary, ny manga, <hesitation> ny paiso ah, <hesitation> pôma ah, <hesitation> dimy rirana ah, ny kaky ah, izay.